علشان تحسن اسلوبك فى الكتابة وتبقى كاتب جيد, لازم الاول تتعلم انك تقرا كتب كتير, كتب فى مجالات مختلفة, تشوف طريقة كتابة الكتب ازاى, صياغة الكتابة طريقة كتابة الكاتب, فا يبقى عندك افكار كتير, دماغك يبقى فيها معلومات اكتر, فا دا هيساعدك كتير جدا انك تبقى كاتب كويس وتحسن من طريقة كتابتك